Igny zany arakaraky hoe handeha hianatry sa handeha hiavavaky, la handeha hianatry iny zany hanisika eo amin'ny vingt minutes eo avao mandro, misolo ankazo, manao kiraro da lasagne, fa laha handeha hivavaky da magnano metimety, magnano magnimagnitry, bangoigny sara gne volo anigny milamigny sara izy, anisika ame trente quarante minutes eo zany farafahelany.